Ai tilin ko a ance daman lo ki a dunniya ko anem ki guni ko a gara laka boksha wurin ni naka iko shawarni wane gonni ina ka`a a wane kada ka ebu a wane i sanna ko go anak biya ko gog anin go moɗi yo bolo ko ani yo kunu go bolo gominni ka shawar kom i sei koi amfani shawar ni go bolo na shawar ni bolog dayan nem i to emkona anan ko si ayabtabu amma na go bolo ɗeko i ene bu don go moɗi don go kalidi bu wak shawari don koko moɗi gomoɗi shawari bu na anko zina ma ɗeini na anko disa mam mi an bok sheni shana kanni bu sa bokka shawar dama tinda ango konni kwanan miyan ma to ai tilinko dal di a gaman kununyo yongo bonni dole an ta wane ɗinmta billa kaza ko`e kaza ko`e kaza ko`e kaza ko kolti zeishi a lamarik ko amma na anko ta amma wane gissu kur ana ta hamrim i kongo bolon anan ko hamrim i to hamrin ko don a mukkit ko alheri.